Jari <hesitation> warna-warna biasayya injo ni itte, warna eja, le'leng, pute, warna didi, warna gahu, war-warna lango-lango, warna moncong, <hesitation> warna warna cokolat todo'.